طبعا إذا تفرغت أسبوع كامل أنا ممكن أسافر أشوف أهلي بحكم إنهم يعيشون في منطجة ثانية <hesitation> أخرج أنا وأهلي وصحباتي السوج كافي، أخرج <hesitation> أنا وهم البر نشوي <hesitation> ممكن نروح <hesitation> نتسوج أنا وأختي، كمان أبغى أزور صديجتي، عندي صديجة تعبانة مرة، ممكن أروح أزورها.